كان في قطة اسمها لولا ، و لولا كانت بتحب إنها تستكشف كل حاجة ، ف يوم من الأيام وهي بتلعب ف الحديقة لقت سلسلة متعلقة في شجرة ولما لبستها حست بقوة سحرية وبدأت تشوف الحيوانات بتتكلم وبدأت توري أصحابها السلسة دي وبدأت يعملوا مغامرات مع بعض